Cha msingi ni niuchiya kanahma kwa mhemba tata sodoka kwambe tawanga imnidinde uwendele uitikinane undungusha kwa yatchi, na vandu wengeiye waiya wandega tu kwasababu kama shi nungu hudoka kute veshi meishifo